тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
сәлеметсіздер ме
екінші аптаның екінші эпизодына қош келдіңіздер
бүгін біз су туралы сөйлесетін боламыз
судың біздің ағзамызға денемізге қандай пайдалы екендігі туралы түрлі интернет пен ақпарат көздерінен оқып жүрген болсақ та оны күнделікті өмірімізге енгізіп приоритетке айналдыруымыз өте қиынға соғады
кейбіреуіміз бір екі апта бастап суды ішіп жақсылап жүрсек те кейін ол жайлы ұмытып кетеміз
қысқаша факт біздің денеміздің жетпіс процентіне жуығы судан тұрады ал қанымыздың тоқсан проценті ол су
ең алдымен бізге не үшін су ішу керек деген сұраққа жауап беріп көрейік
әрине мен дәрігер немесе биолог емеспін
оған қарамастан сізге өз түсінгенімді жеткізіп көрейін
біздің денеміздегі барлық мүшелер мен жасушалардың дұрыс жұмыс атқаруы үшін су қажет
сонымен қатар су буындарды ылғалдандыру үшін біздің әлсіз әлсіз емес сезімтал жасушаларды қорғау үшін сонымен қатар денеміздегі температураны бірқалыпты ұстап және де ағзамыздағы тамақтың түрлі қоректі заттардың қорытылуы үшін де су қажет болады
өзіңіз көріп отырғандай судың денеміз үшін маңызы өте зор
себебі ол барлық процесстерге қатысады
күнделікті өмірімізде денеміз өзінің ішіндегі судың бір бөлігін жоғалтады
сол жоғалтқан бөлігін қайтадан алмастырып отыру керек
біз суды өзіміз білетіндей тек қана терлегенде немесе зәр шығарғанда ғана жоғалтып қоймай сонымен қатар тіпті дем алғанның өзінде де жоғалтады екенбіз
сонымен қатар су минералды және қоректік заттарды денеміздегі әрбір жасушаға жеткізу мен сонымен қатар қалдық заттарды денеміздің сыртынан шығарып тастауға көмектеседі
оның осындай функцияларды орындауы бүйрек үшін қандай маңызды екендігін көрсетеді
егер де денеміздегі қай мүше үшін судың дұрыс мөлшерде болуы қажет деген сұрақ болса онда ол сұрақтың жауабы бүйрек болар
су бүйректің дұрыс жұмыс істеуінде өте үлкен орын алады
егер де су жетіспеген жағдайда онда бүйрек дұрыс жұмыс істемей бастайды
нәтижесінде қалдық заттар мен артық сұйықтық біздің денеміздің ішінде қалып қояды
бұл ең соңында бүйректің толықтай жұмысын тоқтатуына дейін алып келуі мүмкін
иә қорқынышты иә
біздің қоғамымызда бүйректе тас жиналып қалу деген жиі кездеседі
ғалымдар дәрігерлер оның басты себебінің бірі адамның денесінде судың жетіспеуінде деп айтады
егер де адам нақты қалыпты мөлшердегі суды көп қолданбаса біртіндеп оның бүйрегінде тастар пайда болады
иә иә иә мен сізді қорқытып жіберген шығармын иә
сондай пессимистік ноталармен
егер де сұрақты екінші жағымен қарасақ егер де қалыпты мөлшерде су ішу бізге қандай жақсылықтар әкеледі
әрине ол ең бірінші бағанағы мен айтқан проблемалардың ешқайсысымен кездеспейміз
келесі нәрсе ол шыдамдылық пен физикалық күштілікті арттырады
сонымен қатар тіпті көңіл күйді де көтеруі мүмкін екен

сонымен қатар суды дұрыс мөлшерде ішу ол біздің миымыздың жұмысын жақсартады екен
сөйтіп біздің есте сақтау қабілетіміздің артуына көмектеседі
тіпті кейде басыңыз ауырып тұрған кездер болған жағдайда онда екі стакан су ішіп жарты сағат күтсеңіз ол да бас ауруын тоқтатуы мүмкін
әрине барлық бас аурулардың себебі су болмауы мүмкін
бірақ күнделікті өмірде егер де ешқалай ауырмай тұрсаңыз ол мүмкін сіздің шөлдеп денеңізде су жетіспеуінен де болуы мүмкін
ал енді бағанадан бері мен айтқан проблемаларды болдырмау үшін қаншалықты мөлшерде су ішу керек деген сұраққа келейік
қаншалықты су мөлшері ол ы көп факторларға байланысты
адамның жасына жынысына қандай іспен айналысады және тағы да басқа
алайда орташа қалыпты жағдайды айтсақ онда ы қыз балаларға әйел адамдарға екі литрдаен сәл артық ал ер адамдарға көбірек үш литрдей су ішу қажет екен күніне
біз суға деген қажеттілігімізді арнайы бөтелдегі суларды сатып алу арқылы сонымен қатар крандағы суды фильтрлеу арқылы тікелей қабылдай аламыз
тағы да көкөністер мен жемістердің іштерінде де су бар екенін ұмытпайық
оларды қолдану арқылы біз күнделікті өміріміздегі суды қолдану ммм мөлшерімізді толтыра аламыз
әрине ең басында су ішуге арнайы режим орнату керек
әйтпесе су ішу бір жақта біздің идеалды әлеміміз екінші жақта болады
сондықтан өзіңізге арнайы күн режимін құрастыруға тырысыңыз
мәселен мен сізге мына жоспарды ұсынар едім
тұра сала оянғаннан кейін екі стакан су ішуді әдетке айналдырыңыз
бұл бізде жарты литр
одан кейін түскі асыңызға дейін бір бір жарым литр су ішіңіз
және түскі аста сағат жеті сегізге дейін бәлкім соған дейін келесі бір бір жарым литр су ішіңіз
нәтижесінде біз үш және төрт жарым литр арасында су ішетін боламыз
тек бір ескертетінім ұйықтар алдында немесе ұйықтауға екі үш сағат қалған кезден бастап су ішуіңізді доғарыңыз
себебі ол ертеңгі күні денеңіздің ісінуіне алып келеді
өзіміз көріп отырғандай тіпті қарапайым су ішуді әдетке айналдыру үшін де арнайы мақсат қойып өз өзімізге қарап тексеріп отыру керек
ал егер де өзіңіздің денеңіздегі судың мөлшері жеткілікті немесе жеткіліксіз екендігіне тест жасағыңыз келсе онда өзіңіздің кіші дәретіңізге немесе зәріңізге зер салсаңыз жеткілікті
егер де ол қою және де түсі білмеймін апельсинның қабығына немесе сәбіздің түсіне көбірек ұқсас болса онда сізге су жетіспейді деген сөз
ал егер де зәріңіз сұйық ашық түсті мөлдір болса онда сіздің денеңізде су жеткілікті дегенді білдіреді
сонымен бүгін сізге айтайын дегенім осы
мен сізді барынша суды көбірек ішуге үгіттедім деген үміттемін
егер де су аз ішетін достарыңыз таныстарыңыз болса оларды да үгіттеңіз
нәтижесінде салауатты өмір салтын ұстанатын тамаша тайпа қалыптастырайық